O imoroija yaiporu yave kua ikaviko oyeporu erei kua reta omoroija kavi vaera, ani vaera araku yayau ñai jaeko oyeporu kaviko kua omboivitu kavi yae jare omboivitu kavi vare oi yae, omoroija kavivi yandeve ope ñai vaera